आज आप भोत परेशान लगण लगया छिन क्या बात छिन घर माँ सब ठिक ची ना माँ-बाप, भाई-बेहेन घोर वाली दोस्त-दास्त सब ठीक छिन इन बात क्या वे गाऊँ मा सब ठिक छिन देश मा सब ठिक छीन अच्छा ठीक-ठाक छिन ता बाबू ठिक ची।